Séygna fu mhistida gnune nféé gnoju iwiiti la yi: mu ringi dhackatighi iwaane, ngnoju tiimbande déck. Ghuna nféé séygna ghune fu-fu tinanma. Mu kanraghi ka dockatine-dhacka iwaane mbuuru mu siighine. Siin, sin séygnema, mu iwaana iwa siighine. Ghune nruu kottu. Purké nruu jonnimane, yaghma nroog nruu marame nini: ibunibune na idocko. Ibune. I la wéélati yi, kogha yi nangha iwaane. Itufi dackayi, nanghna isiighine. Maa saame ntanghtane, nruu sa-ko-kanra séygne, fuu dhackatine. Woré ndééne i la kanré, idocka gnoteye: ibuutu, nféékane, rundu di-nféék-dii ibune. Tooye gnoju mboru ndoode. Tooye, oo dhorti mune. Nii idortimi, asa dhéye jongu mi nangha an gnééti, rundu, sa loobtu ghune séygne ghune. Ghuna nroog nruu nruu ningoma nruu yick. Dipus saame ntantanagh, ghuna nruu sa kula kottu, nruu safu jick séygne-séygne mboobu. Maa ghuna an timpu ghune, ka jick séygne mboobu ghune ndick faye. Foo séygne mbhiine.